الشعر أكيد يعتبر من العصر الحديث لأنهو <noise> الشعر دار الكلمات و يدير بالكلمات الألحان و يدير الغزل يدير، و منها الناس بدات تطور في العلوم و التكنولوجيا بسبت الكلام و التخ-التخميم، الناس تفكر تخمم مليح هاذيك هي الرسمي <hesitation> في الشعر الرسمي في السعر كيما قال العربي الأصيل.